إذا كنت مضطر اني أبني مستعمرة علي كوكب المريخ بالطبع مو مشكلة باخد معي مهندس معماري عشان يزبط لنا الأمور المعمار و الأماكن الي نسكن فيها ، عالم زراعة لأمور الأكل و الطعام ، طبيب لسلامتنا الصحية و الأمراض ، عالم فيزياء عشان نعرف أمور المريخ و شخص اجتماعي مرح نسولف.